Mopëtï ara ndye kunumireta oguata yoguireko tape rupi, oesa, omae oipotaguere reta, erei kua oesaramboeve reta, ombo cambio reta iyembongueta, kua oïme vaera ipɨape guinoï jaeko opaete oikoramboeve jaereta, guinoi mboromboete kaa re